افغانستان د غرونو، سیندونو او ښکلو جهيلونو ځمکه ده. د هندوکش او پامیر لوړې څوکې د هېواد په شمال ختیځ کې موقعیت لري. په افغانستان کې لوی سیندونه بهیږي، لکه آمو سیند، هلمند سیند، هریرود سیند، لوګر سیند، کونړ سیند او کابل سیند. په منځ کې بیا ښکلي طبیعي جهيلونه هم لري، په ځانګړې توګه د بند امیر او شېوا جهيلونه چې د خپل ځانګړي رنګ له امله مشهور دي.